मे भ भोजे ख क्जुत्य बोस्तुदु खल भोद् देहत् भोद्। लगे करुन् एनु को किसुमर् ख गशे जक् है धुनिअ लगे तद् ओरुकिदु पोतिन् पए। जने पुइ ख, पुइ ख तु इमन् तेरेय थ गेजे खेतु पने खल अपुनर् पुल एनेर्गितिफ् अहि जए। जने खुत्र हाक्, तेकिह हाक्, एबोर् भोद्। मने बिजनु नथके एबोर् खल भोद् पल हए। अरु तेकिह हाक् तु इमन् तेरेय थ गेजे ख, तेकिह हाक् तु अनक्। पलेन् ख कसे, लिके ख कसे, लोफ ख कसे एबोर् खल अप्न देहत् पुल एनेर्गितिफ् अहि ज भो। अरु एबु ख ख भो लगे, अरु एबु ख ख भो भ भोद् हल्दि है। देहत् तु धुनिअ, तेकि, स्किन् तु धुनिअ, अपुनर् सुलितुरि, मोल् धुनिअ देख्य। देहत् तु भ हल्दि है, ख क्जुत्य बोस्तुदु ख भो लगे।